اكتر حاجة باعملها ف يومي ان انا نمسك التليفون ابتاعي نتفقده ونشوف ايه اللي حصل فيه. يعني ممكن ييجي خمسة وخمسين مرة في اليوم من المرات اللي بامسك فيها التليفون، ونتصفح فيه ونفتح فيه الواتساب والفيسبوك وكمان لو هنتصفح في جوجل. فممكن برضه تزيد على ستين مرة في اليوم.